oko usi, oko íín, oko una, oko usia, oko iñu, oko u´un, oko kumi, oko uni, oko uvi, oko in, oko, sia´un kumi, sia´un uni, sia´un uvi, sia´un in, sia´un, usi kumi, usi uni, usi uvi, usi in, usi, íín, una, usia, iñu, u´un, kumi, uni, uvi, in.